Anarô ziô hitako samby meloko kay raha mety atô aminarô. Anarô kendreky samby mangala honon̈o, ndreky mangala honon-draha kendriky anarô. Avô koa fa pare mipody mikoran̈a amijay avô.